പുര ഇധു മല്ല ഗൂദ് ദയ്നു മിഥ അര്രേ। വന്ഛി ഏദ്ദ ചര്ദിഓ ബോദ ഏന്ദുരന്ചേ പുര। സരി ബോദ മല്ല മല്ല ച്യ്ച്ലിന്ഗ് രുന്നിന്ഗ്। ഹികിന്ഗ് പുര ദേഥനു വേ പ്രേപരതിഓന്കു। വന്ഛി വേഇഘ്തേദ് ബച്ക്പച്ക് പദു അന്ധു। മല്പു വേ സ്ത്രേന്ഗ്ഥ് ത്രൈനിന്ഗ് ബോദ ഛര്। ബേരി ഉപ്പേര് ബോദ്യ് മസ്തു സ്ത്രോന്ഗ് ഉപ് കോദൈകു। അല്തിതുദേ ത്രൈനിന്ഗ് ദേഥനു ബോദ മസ്തു। മിത്തു ദ ഹിഘ് ഏലേവതിഓന് അദു ബോദു ലോവ്। ഓക്സ്യ്ഗേന് പുന ഏന്വിരോന്മേന്ത് ഏദു പ്രേപരേ। മല്പു ബോദ ത്രൈനിന്ഗ് ദേഥനു ബോദ। <hesitation> ഛോമ്മേന്തല്ലില വന്തേ। സ്ത്രേന്ഗ്ഥ് ഏദ്ദ മല്പേര തുപേ കേല। ച്ലിമ്ബിന്ഗ് സ്കില്ല്സ് ല സ്നോവ് ച്ലിമ്ബിന്ഗ്। രോപേ പുദ ഛ്ലിമ്ബ് മല്പുന സുര്വിവല്। ഏന്ഛാപിന ഓ പുര കല്ഥനു വേ വന്തേ। ഗുദ്ദേ മിഥ പേ <hesitation> വന്ഛിന। ശോഏസ് ജച്കേത് സഫേത്യ് ഗ്ലസ്സേസ് ഭക പുര। ല ഏമേര്ഗേന്ച്യ് പുദ അപിന തൂല്സ് പഥനു। വദ അല്ഗഏ ബര് നീര് ഛോചോലതേസ് പുര। പഥനു വദ കേല ദിന ബസേ ചമ്പ് ഏദ്ദേ। ഏന്കു തിമേ സ്പേന്ത് മല്പദ। മിഥ അര്രേ നനു ല।